Kɨtɨ luli yua chii este kastotuti taka yunu, taka naun kuayo kastutu xáá kitɨ xii luli yua jenatɨ kasatutɨ ve'e lulilɨ nu ka kɨxiti xii yua nuu kajakitɨ ntɨvɨ lulilɨ a tautɨ se'e lulitɨ jena'ate tee jastututɨ taka kuayo, taka in yunu luli kachi'itɨ te, kaja, kaja va'a ñaa ka chuta'atɨ te yua kutu ve'e luli nuu kaa kixi kɨtɨ luli jena'ate yua kutu ja kasa'a tɨsaa luli yua jena'alɨ.